וואחד אלמרה פאש כנט סכ’יר אאאה כנת ענדי עשרה דרהם תק’ריבא פ חמ’סין פראנק פאלז’יב דיאלי וכאנו פלאפואר דאירין קטלאעב אאאה וואחד אללועבה ווו לי ג’א פיה אלרקם דיאלו כירבח מז’מוועע דיאל אלכוס דיאל אלשאיי וסובחאן אללה אלעזים לעבאתהא מרה ואחדה בהדאק אלעשרה דרהם ורבחתי ת’נאש קס דיאל שאי.